Reka, telo, dimy, fito, sivy, raika amby folo, telo amby folo, dimy amby folo, fito amby folo, sivy amby folo, raika amby rôpolo, telo amby rôpolo, dimy amby rôpolo, fito amby rôpolo.